Fomba fagnanaovana coton, efa hitan'ny tegna marina e, <hesitation> nisy taminay zay, fan- fanao- nisy masinina mintsy mande zany <hesitation> masinina io voalohany izy koa ataony la- lavalava magnan'igny ndrabenazy de alatsahany alatsany tsikelikely alatsany tsikelikely kara mandrary dônko izy amina- aminey aminey any mandrary fa izy fôgna hoe matifitify na raha regny fa raha madiniky igny zany miditry miditry tsikelikely.